Raha kôranahy mahita olona nangalatra tomobile zany aho hitan'ny masoko, dia <hesitation> misy numéro-na pôlisy aminahy aty a, dia igny antsovako malaky na ohatra ka hoe misy pôlisy marivorivo eo, dia tonga dia mihazakazaka malaky aho sady magnatona hoe "pôlisy a, pôlisy a, misy mangalatra ny tomobilan'olo iry". Dia izay no ataoko.